اكيد راح نفضل ن- <hesitation> نخيم في كاش جبل ولا في كاش بلاصة هذا احسن، <hesitation> الفخامة والفندق هاذيك ما <hesitation> هاديك تعيشها ديما، أما أما الحياة البرية والحياة في المخيم ما هيش ديما تصلحلك، <hesitation> وعند وأعمار ثاني ما عندناش يسما ما لخرى عندنا في أي عمر تقدر ديرها، تحيا <hesitation> تحيا الطبيعة.